Toh, mannəkam ma dəɨkanə maro reng “achi dzɨg – hɨna ka dzig – adzɨkənə maroren”, hɨna nggirya muroreng ahɨn mɨ haɗa dɨshi hinggəi zɨkoi hɨnɨmt gbə’ə hɨnimt gbə’ə hiɗadɨ shi hɨnggəi htnəa dɨkan ahtmim “gbə’ə ɗtkan – ahɨn mi dɨkan”, hɨnə hɨg – dɨkə’ə mbi ‘inəa dɨwo ahtnmɨ dɨkə’ə mbi’inəa ɗiwo htna htjə’ə achi mt hɨbya hinəa htjə’ə achi mt hɨbya hinəa htjə’ə marəureing ngya digən achi mɨ nɨbya mɨndz a’a’ ngiu hɨna nggɨran hɨna kɨɓwadɨ den nəkamu achi hɨntin ktɓwadɨ hɨna hɨjə’ə asɨkəə kondəwonə’ə “mya lavyadga – shadga – mbinəa digən hɨna dɨkan, hɨna həɗ-hɨnashi hwanashii – shi hɨnggəi ahɨn-hinəa hwana kɨba sarəing ahɨmɨ hɨna hɨjə’ə shi hɨggəna digən i timatɨrə ndaa shi haringəm nə’ə den a hɨnɨm hwaanan, nə hwanə ngga hɨna hɨjə’ə-hɨnəa hɨjə’ə maage “ndaa shi hɨnggəi “nə’əhɨɗa – shi hɨnggə nə’ə hɨdadinga hɨnggən hɨcha gə nda sə hɨcha ndza nda ɗandano hɨna hɨje’ə dɨgba a hɨ nɨm gbə’ə hɨje’ə kin htna hwa nan hina hɨje’ə mbi ‘mg a hɨchiru. Ahɨ nɨmi hɨje’ə mbi’in hɨchin mi hɨbya mɨ ndza’a ami ndza’an nəkaru hɨnəa gəgə’ə ami ndza’an nəkaru hɨnəa gəgə’ə kala səə də’ə ndii fitsəi ndii komu hɨnəa hɨjə’ə achin mɨ htbya hinəa hɨje’ə maroren hɨna pa’adit mannə tsu mbi ‘in tada dətsə’a’dɨnə mbi ‘nnə, htna’a dara’ mbi’in “ayani – mashɨntmɨ gbə’ə “dztk – dzɨkankɨn nggi fuɗɗikɨn” hɨn mɨ gbə’ədit gə boiling ndəngən den hinəa gə’a mbi’in mabəə dzɨkan gachi “htch – tɨdi dzɨcja htcha nza ma nggya’achi hɨchi dzɨkadɨ htcha nza kurnadti htcha nza dede, ma səə dzɨkamin marorein achi mbi’in “mɨ mt gbə’ə mbi’in kɨdəh gba’a mɨ mɓidi ngi wankɨn hɨnəa ktrya kɨbasarəing nə’ə ‘wana tatan htna dikan htna mbiɗan htn ta ktrya ktbasarəing htnəs shi hɨjə’ə aktrəgən nda watə inə’ə nggɨ-nggɨ ɓokko – bokoo manggi kore – kore nə’ə htnə hɨ je’ə nda harishi “nggɨ nggɨ hənggəgi htnəa htje’ə akɨrəgə htnəa zɨyadɨn ahɨntmɨ zɨ’yadin htnəa pa’adit htcha nza’a ngiu htnəa nggran nggan hɨ gbə’ə dzɨkkɨn.